Kua tëtäguasu india, jaeko jëräkuañomaiva, kutɨgui, kïraïko jaereta yogueru, jare oiko vaera äñave rupi, mbaetɨ aikuaete, ëreï opaete va reta rämi, oimeko aipo jeta mbae ikavigue, ani pisɨi varupi oajareta, jare añaverupi oikovaera ikavirupi